פיש קענען מאכן אלע מינע קולות <hesitation> אפאהר מינע מיט זייער <hesitation> פעדערן <hesitation> מיט זייער <hesitation> זיי זיי קענען מאכן קולות צו קענען דורכקומען צווישן זיך און נאכדעם זענען דא אפאהר פיש וואס קענען אפילו זינגען.